Kõgõpäält tulõ kõvva puuvilla kasvataq. Sis tuu puuvill kor'atas kokko ja viiäs vabrikohe, koh puuvillast koetas puuvillanõ kangas. Sis kangas lätt ummõlusvabrikohe ja sääl sis ummõldas tuust nuuq T-hammõkõsq valmis.